<hesitation> egento mono nyanchete gokwanerae, buna inche bono omoremi ninyanchete kotebia omonto bono muna kero omonto atagete gosimeka totebe engano, ritang'ani baka omonye ching'aki iri ikikoira aya, ng'aki asa akorosiwa ase aywo ekero arosiwe igogo onye gogochaka korema ritang'ani oreme, okorema oboose, bokobosa osamuse, ogosamusa omane orore gose gokoyesiara gose okoyebeka chiraini. Naende mono, gotake naendeee goseee, mara oko egento togokwanera mono, mono ekero omonto otagete gosimeka nonyeee <hesitation> na amarabwani aya <hesitation> eh aro iga gotaka ebinto tokoroka chitiaro bono chitiaro echi na okobomba amaroba amo, age egere kokoyabombire ekobwatia ase aywo ng'aki rinaaa buna arosiri, ekero arosiwe abeireee, ach- o arosiwa obombi rwa amaraba, iga agotongwa, agotongwa na ebiko biaye biaroriwa ebiko biaye kibirochi igoro bono rikwama gochi igoro tari riri riko rikobi kororoi nse eri eriku ndiku ndikomera gocha nse. Eh igoro nabo otakeire mwa mwasemania naende mono, ekero otagete gosimeka ekemeri, ekemeri eke otakeire omanye ching'aki gekoira aya, ekero kiarwarire ng'aki gekorwariwa. Twaaa togo eh bono mwateba mwase mwasemania, naende kwanyora riri ndiogo ki rigoakwa egere <hesitation> ebinto ebio oketabwati <hesitation> umo ogokina okuya, ngegokoa okokwama okuya, bono naende mono, ebinto binde ogo togokwanera, na ekero otagete gooobeka gose na obwoyo, bwoyo ki okobeka, na maoyo igaare rero chitafauti. Naro ororo, aya ogochaka nara aororo ayi ya okomenta chinguru gati, naro ororo ya okobeka ebisicha. Bono egakogenda naaa na echingaki na ebiro biria buna eeekemeri kegendererete gotira. Bono, ekero otagete konyora egento ekiya korwa aseee echiii ase aywo kwarosirie, na amariogo aywo twantebire oh aikerane, gekogera nare oboke rinyinge naro no naro natagete omanye ng'aki ekeasi ki okobeka, otabegeti ekiasi gechiete aroro, keria getakeire, ekegosamba, gose geite eeeh geite o- egento ekio kware gwa gwataete korwari, igo bono ebinto ebinge togokwana naende gogotaka oboringoria abanto aba mogotarera bareeee aba aba abaremi, ase emegondo goeta, egere ko bao ba chingaki nchire ayande ndiri mwagamba ng'aki oranyore nonye ogokabesiwa mbare bagoeta bagokabesi bakorikia ekero bakorikiri, kwaganya. boono ching'aki chiiiri kwaonire ebinto biria, kwamana gocha kona kobairaneria gose koirania nke nke, nke nke, goika, gwacha gwakora. Egekogera iga egento eke mbamaro mbabwate ogosemiri ng'a baka kebe, ekero kiabeire mbamaete gogokeira echiro. Nabo gekorwa ebesa eria, eria yabo obae naye etigare eria entigari nero yago bono, nabo abanto abange bakona gosuka igo, egekogera, otabwa otatemeti ko go ko ko korora ng'aki ogokora, egere bwetange korwa ase amang'ana mange egere onyore ebimeri ebi biago bigogokonya, nabo orabirosie naro onye ntomaeti echiro ase bikoirwa, naro baka otagete ogambe na abanto bagotebi iga eke, agi getakeire kogenda echiro gete ngigo ngebwate echiro. Na abwo ase gekogenda, abanto baria ngoketumia bare, onye nkeri gotumika mono asa asa aywo, bono erabe bosa gekiagera na orosia, ekegoterera. Bono igooo kera egento getagete obomanyi, ng'a kwarakora obotuki mapema kwagenda, kwaboria ng'a kei, abanto aba mbagianchete, onye bagiancheti, nkereki baanchete, na eki baanchete, nkoba kere ase riraba eri, riraba eri riabo, onye rire rigiya rende ase egento keria baanchete, abarabwo onye mbari koenyara kobeka naye okobeka, egere otumie asa aywo, agokonye onyore egento korwa ase bare. Nakio egento ekenene ogochaka otware ekerenga. Kia egento ekio ogokora, neki kegochi kogokonya bosio aria egere, onyooore eng'eria, naye kigokonye ochenchiri okore obwochorori bonde, egere kegokinie rende onye na abanto bago, naye no otwa obe buya, bweboyie buya, oragere buya, naki ekio abanto abange togotaka twasemani ng'a naende bagoteba ng'a obwate omwabo, ose osemi omwabo egekogera, monto taiyo omayete bionsi, yaya ke kera omo omonto, tokoenana chisemi nke nke twakonyana ase ensemo ya ebirengererio.